Pos angunus animalis s'escamuflan muandu la colol dela su piel o tuviendu un jeitu que se mestura col entornu. Un ponel, ain bichus que paecin ojas o ramas, i assin es que no se les vei. Otrus, como angunus pecis o retilis, tienin coloris aparecías ala arena, ala tierra o alas rocas. Esta horma d'ascondel-si les sirvi paque no los vean los sus predaoris, o mesmu pa acercal-si alas sus presas en sin sel guipaus. En verdá, es una estrategia mu aparenti., vedrás que sí?